أول هام هدور على الصعايدة الي زيي الي هناك كمان هتوكد ان هم زيي في العلام وساكنين حدايا عشان نعرفوا نروحوا ونيجي ونخرجوا سوا